Ok. Ia pagua alogai lau kai ao alaopolaga, lau e'u uncle chief allan mo, pagua gaina maoai, ikupu gaina paguai eake emai elao maoai laisa emai auga isa laisa mau ekainia. Mau ekainia gome respect lopiaga, lau alaifa safa ainau ageafia ke lau aniu eani safa. Aniu eani puo. isa safa anina eani lau fe papinauganiau eoma, ke lau safa aunimai aniniani auga, isa apaoga kai laniniani e'respectiniau. Gaina papiauga auga lai aunimai agapinauga agekaina, gome <hesitation> lau alaifa ainau ageafia puo. Ga puo isa anina lani, anina lani gome lopia isa lopia felo pauma, pagua logai kapaina eifania auga egama. Egama ke ega laomai kainai puo, pagua <hesitation> ia pagua alogai isa anina keani. Isa anina keani ke respectinia eifa, gome pau kapaina paguai emia, lai emai ikupuai emia eake eifania auga paupau. Paupau aina keafia, ke lau ifou safa anina lani anina gome, megamega kainai ke pagua ega aguagu ega kagakaga kainai auga <hesitation> lau alalao alaifa ainau ageafia. Ainau ageafia puo anina lani, anina lani puo lau isa mo koa auga Yes lau amau gaina lopia auga gaina au velo pauma. Au velo pauma, ainau ageafia puo isa anina lani, anina lani isa kapaina gakapa ageoma lau muninai alapea aunimai pinauga gaina agaomo agakapa. Pau ganinagai emia gome aunimai pau emai apa agaomo puo. Emai apa agaomo, lau kapaina inae emia lakapa sama lalao magai laifania oh isa kapaina ekapa auga lau mauai eifania, aunimai apinauga ekaina, aifania ekaina agakapa agekaina safa. Ga puo papiau safa age lai isa lopia auga, lopia auga gome famili gaina alogai <hesitation> pagua alogai mao isa ke respectinia ke ainafii lopiaga, lopiaga. Ga puo lau isa anina lani gome aunimai epomaisai velo ekaiga puo, ga puo ega position safa velo <hesitation> isa lopia auga ega pinauga velo kapaina maoai eifania aina keafia puo lalogo isa agekapa agekaina. Pau ekapa ekaina eifania safa aina keafia, <hesitation> falokapa eoma auga, akekakapa. Or kapa eoma, kekapa ga puo isa anina lani. Isa muninai megamega pinauga ganinagai kai isa eake eifania kekapa. gome lopia velo, ikupu alogai ikapa velo papiauga. Ke lau ifou koa ganinagai kai ia pagua alogai inae Kelogo <hesitation> lau kapaina alaifania, ke pagua alogai pinauga isai, imaua pinauga ke lalaua pinauga ganinagai kai kapaina lakapa e'u laomai kainai puo ainau keafia puo lalogo kapa ao alakapa agekaina puo lau ifou ganinagai ekainia. Ekainia ga kainai lau amau lau e'u uncle gaina muninai lalao lamai. Kapaina isa ga kapa eoma auga ifa eulaisa emai lalao aunimai aniniani efua kai ikapa emia gome pau lopia koa iopoga fagagai agao isa lopia gamia eoma auga, <noise> ifa eulaisa emai, lau lalao aniniani pau elao pau gaina position eafia eague, lopia pinauga auga. Eafia eague puo lau <hesitation> kapaina gamia eoma auga, still ifa eulaisa lau e'u emai, lau lalao aunimai aniniani, kapaina gamia eoma auga eifania lalao aunimai aniniani. Ga puo lalogo isa auga aunimai agapinauga agekaina, chief allan ogofoina lopiaga gaina cheif allan laoma. Ga puo isa koa auga lau, isa koa auga aunimai agapinauga agekaina. Ga puo au velo, au velo, kapa maoai auga ainafii auga puo fae munia, inipo agaogao koa iopoga auga <hesitation> isa lopia gafia eoma auga, lau papieu kai ifa eulaisa lalao Lalao aniniani kai lopia gafia eoma. Gafia eoma auga ifa eulaisa gapiai alao mo, ia pagua laoamaisai puo papiau apalaii kelap. Mekeo akagakaga gaina <hesitation> papiau akelao peapea auii ugauga auii akelao akeniniani agefua kai, oi isapu aloafia. Ga puo ifa keulaisa emai auga lai famili alogai keoma alogai auga lau safa gaina lakoko. Lakoko oi amamu eumaka falalao eoma kai emai pinauga puo lau lalao. Lau malao eoma puo lalao, lalao isa afegai la support isa afegai lagu aniniani. Lau amau ke questionia auga, lau amau lau amau eifa lau gau papiega <hesitation> opaina eoma puo lau kepainiau lau apao fa'aniau puo lau lainaka lau isa amau puo isa, lau afakuau auga keumaka. Keumaka kai lainaka afalai lau amau puo isa ageafia laoma, ga puo la supportsinia isa isapu eafia. Ga puo mekeo laogamaina, laogamaina auga isa la support eafia puo pau isa gaina alogai lau ae puafuniau. Pau namo kapaina auga, ageifaniau lau alalao. Ga puo pagua alogai koa aunimai pinauga kapaina, pagua pinauga ekainia.